ମୈଂ ଏକୋ କ୍ରୂଜ ଜହାଜ ହୋଈ ସେ ଭଭନ ତୁ ପହନା ଏହା କୁ ନିଜ ମନଶୋଁତା ଗିପର ଯାଗି ଜୌଡି ପର୍ଛୋଂଡୀ ତା ଵିଶ୍ର ପଚ୍ଷରାଜଯେଁଚ। ଯେତୀ ହୋଦେ କ୍ରୂଜ ଜହାଜ ହୋଈ ସେ ଭାବଵ୍ଯୋଗ କୋଯା ଜାଏଛୀ ଉବନ୍ଗ ଏପନ <hesitation> ଏହା କୁ ନିଜଵ ଭାଵବନା ସୋଈତା କି ପର ଯହାଁ ଭୀ ଜୋଡୀ ବାତ ଚାହତେ ହୈଂ କି ମୈଂ କନନେକ୍ଶନ ବିଲ୍ଡ କର ପାର ଚାହତେ ହୂଂଦୀ ତା ପଚ୍ଚରା ଜୀଜ। କ୍ରୂଜ ଜହାଁ ଜୋ ସାଧରାଂ ତୋ ପାଣୀ ରହେ ଚଲେ ଅଥିରେ କୌମ ଲୋଗ କୋ ଜିଵାଯ ସେଖ କର ପାର ଜୀଜ।